Indray andro zay la nipetraky amin'ny planete hafa zao ireto mpananmory da lafa tengy reo ka nisy rano kay ny amin'ny planete io igny misy biby avao koa la mitovitovy amin'ny planeta taby avao koa.